Mi kuko ako mii koko, ko ki ng'alali keiyo, ako ane ang'alali keiyo ako sikiik ko, ng'a ko kosikiik ko sikiik ko pa lukainik aeng', pa kutit aeng', pa nandi akopa kipsigis, sa ane apa keiyo ak ang'alali keiyo, kikeneta keiyo amu kipunu mama ak papa ko pot ko ng'alali kutit topauti topauti, sa koek ane ne kyang'alal keiyo ako sai aai apunu keiyo, ang'alali keiyo.